نحب <hesitation> نجلس على الأرض صراحة، نحس في الأرض مريحة، يعني الأرض <hesitation> تكون أريكة، ولأن <hesitation> الواحد لما بيك- خصوصا لو كانت الجلسة جاعدة طويلة يعني، كل ما كانت على الأرض، على الأريكة أو الأرض كل ما كانت مريحة أكتر.